Si min si ñaan chi'i tele min ta ba taj ka taj kato' riñan 'ngo sin', ñan bin raj kini'ñan 'ngo tele ro' kato' taj kwenta niñan ko'ngo si man rukuj si ba botón man kwenta tarun' tu'ba ni kwenta ta'bbi bolumen kwenta taka ta'bbi si kato' riñan sin' taj ki'hia kara sunj tele taj min taj min ta'bbi si ki'hia riñan min raj kini'hia 'ngo pelikula, riki ta ñan min raj kini'hia 'ngo chuku nej, 'ngo si nihia' raj kini'hia ni kato' riñanj taj ki'hia tarunj tu'bba tele si ba ninanj 'ngo botó kwenta tarunj, ni ba botón kwenta kinanunj taj ba si kini'hia ta bin si ta'bbi si kato' riñan sin', ni kiri' raj ta ba nej chi'i tele ta si si katsi ka'bbe si katsi, sani ba'a ni kere' tele ki'hia bin chi'i ta ñun' achij nan ta'bbi si kato' riñan sin', taj ki'hia tarunj tu'bba tele taj ki'hia tunaa nej, taj ki'hia ta'bbij bolumen nej taj kaj bolumen, si sisi si kato' ni ba ni nukuaj ruhua tahui bolumen ni kwi soo ki'hia, ba ni katoj riñan taj ki'hia taj ka 'ngo si min brillo riñan tele, ta sisi ni' niko ruhua brillo kinun ni kere' riñanj kere' chuj luntij riñanj, bin chi'i ta ta'bbi si kato' riñanj taj ba chi'i tele tan, ta ta'nga ki'hia sisi ta'bbi tuni ka'tsi ro' ni kere' tele ki'hia, bé chi'i ta ta'bbi si katoj riñan 'ngo sin' ta taj ta'bbi si ki'hia, ta ta'nga hora ta'bbi si kini'hia nej, untaj ta ba rasun ka'bbe kini'hia si sé tanej ba bbin kita'a 'ngo sin' tele.